E! Io koa azafady sy misy an'le le raha io a? Le XL io a? XL manko lahy mety aminahy, raha toy nefa hitako karaha bitika aby si, miala amin'io de le maventy golabaka be. Sy misy araha ma? Sa vao arivazy, sisy arivazy vao tonga akao? Zahavo koa alongany amin'ny arivazy akao sao de misy an'le antognona anahy, izy toy ndraika aloha tiako e raha ohatra hoe araha aketo fa izy si sisy antognona anahy raha nefany izy tony mba raha de siriritiko any amin'ny tany tiaka itoy, aha.